Satria za tsy magnana fiarako manokagna dia tsy maintsy mandeha fitateram-bahoaka zagny za. Dia efa zay koa zagny moa efa nahazatra anahy hatramin'izay dia tsy magnan-tsafidy za fa tsy maintsy mandeha fitateram-bahoaka.